Da kor bi dwomtofo bi tse ne dua ase wɔ n'ekuraba bi ase na ɔtsee dɛ ndze dɛdɛɛdɛw bi fi kwaa ne mu reba. Ndze - ndwo- kyerɛ dɛ ndze ɔto - ɔtsee no ayɛ dɛ obi rotow ndwom na na ɔyɛ ne dɛw papaapa <noise> ntsi odzii ekyir kɔ nwura m'. <noise> Ɔkɔree a mbotsia baasa na <noise> woehyia mu a wɔrotow ndwom yi. <noise> Mmotsia ne hunu no no hɔn enyi anngye dɛ ɔaba ebopuei hɔn do ntsi wɔkyerɛ ne dɛ dɛ ɔaba ebohu hɔn dze wɔbɛma n' akyɛdze a obotum de - dze atow ndwom aber a obiara nntum nntu n' <noise> na emom ɔnnhwɛ na ɔannka annkyerɛ obia na annyɛ dɛm a ndze no a okitsa ne dɛm aber no mpo ne nyinara bɔhwer n' <noise> ɔgyee to m' na ofir hɔ kɔree. Adze kyee no a ɔhyɛɛ ndwomtow ase no na ɔtow a dɔm ba ne nkyɛn. Afei ɔhyɛɛ ase nyaa sika ɔkɔ mbeabea bebree kɔtotoow ndwom. Iyi na ɔwɔ m' da kor okehyiaa basia ahoɔfɛfo bi n'enyi gye ne ho ɔnye ne kekae na ɔkohuu ebusuafo waar basia no. Naaso na ɔyɛ obia nwanwa dɛ aberantsɛ yi a na wonyim ne ndwomto yi kɔdae a adze kyee a ne ndwomtow asesa dɛm. Dɛm nkorɔfo n' na ne yer so ka ho, ne yer <noise> bisaa aberantsɛ yi bi a no kun yi bi a no kun annka nokwar ɔwɔ m'. Eyi na kurom' hɔ hen no bɔɔ ɔbaa yi paa dɛ sɛ otum ma no kun ka saintsir a ne ndze ayɛ dɛw dɛm na wɔbɛkyɛ no egudzi. Ɔbaa ne baa fie no ɔkɔpɛɛ edur bi a ɔdze gu banyin n'edziban mu a n'adwen bɛyɛ no krɔnsee ɔdze maa no kun no ma odzi. Ɔdze ma n' na obisaa no dɛ muwura kyerɛ me saintsir a naasa yi wo ndze ayɛ dɛw dɛm yi? <noise> Ɔnam dɛ banyin no n'adwen nda no ho do ntsi obuei n'ano <noise> kaa biibiara kyerɛ n'. Hɔ a na ɔbaa no kɔkaa kyerɛɛ kurom' hen, ɔgyee n'agudzi na ɔbae. <noise> Obudur fie no obohuu dɛ motsia ebiasa <noise> gyina hɔ na ɔkor bisa n' dɛ ebɛnadze na ɔayɛ no, enyiber ntsi ɔnnhwɛ dza ɔdze ayɛ no kun. Hɔ ara na wɔbɔɔ ɔbaa no n'enyiwa do ma n'enyi furae ne sika kɔkɔɔ a okitsa ne no ɔyewee na wonyan banyin no na wɔkaa kyerɛɛ banyin ne dɛ adze a ne yer ayɛ nyi ntsi sɛ ɔpɛ a ɔnwar n'adze ɔpɛ so a ongyyaa no. Na <noise> mom ndze no a wɔdze maa no ne dze dɛ adasa ehu ekyir ne ntsi wɔbɛgye hɔn adze. <noise> Wɔgyee na wɔyewee <noise> ofi hɔ no ahokyer hyɛɛ ase baa nkorɔfo yi do osiandɛ na banyin no ne ndze nyinara abɔ no. Ahokyer yi mu a na da kor ɔbaa ne tse hɔ a na ɔkaa dɛ aah! Muhunii ankyɛ naaso na aka ekyir dɛm aber yi nna n'enyi efura a nka ɔwɔ dɛ no kun nya sika na ɔhwɛ ne yi <noise> dɛm aber no na no kun so hwee mmbɔ no ho nyi naa aso.